Lau nauram, lau ura- lagu ura, christmas badina beh dirava ena vara negana. Nega momo- nega momo beh dia ta laloa boiom dikadika evara taimina beh ia ita laloam. Dainai nauram, lau nauram, heuna dina christmas. Badina nega momo, bese haidia na, province haidiai ieva kantri idaudau enohom heuna dina na christmas ibodiai emaim, amai, bese lalonai o, nubana, nega momo semaim dainai gabu idaudauai enohom, emaim unubana hebouhebou ieva, anian anian marakidia ekaram, hebouheboum bena, eloum. Dainai lau nauram heuna dina, christmas badina beh, unai. Badina nega momo semaim neganai, nega momo semaim. Heuna time, christmas, naura heniam gabuna bunai. Eka gaukara lasi eva, school lasi taimidia bese, nega momo vairadia asi aitam gabu daudauai enohom, haidia, ward ai eva, gabu idauidauai enohom dainai, nauram heuna dina christmas na naura laiam gabuna beh, heuna gabuai dainai naura laiam ma. Ma ena ta beh christmas nega momo beh, moale mmoale hanua, Lalonai gadara gadara marakidia, ekana, s- gadara gadara, marakidia hanua lalonai, evaram, ieva activity marakidia, party party marakidia o, memero helai hebouhebou o, moale marakidia, heuna dainai euna dina na, naura laiam ma, badina beh, heuna anina beh heuna dainai. Dainai christmas naura laiam beh heuna dainai. Badina nega momo, hanuai anohom neganai christmas nega momo, adaemu, amoale moalemu, gabuna ta be, manubada ieva unuheto gabudia odibamu. Ekana, hegoe hegoe lasi ieva rege rege lasi, unusen sibomai amoalem bona, gau boudia eorem dia hanua bamona beh, dikadika o, metau metau heai badina christmas, ta iboudai mai dibada, heina na, dina badana. Dina badana dainai, unubana, christmas moaledia ieva, dirava ena vara dinana, dainai, unubana gabuai, alasim, sibomai, badina nega momo hanua lalonai Unubana moale moale ekaram neganai, tauma idauidau sipaka taudia ieva, tauma idaudau laloha- lalodia idaudau danu maodo unubana moale na. Toh nega momo beh, manubada ailenai, aheabim, heuna moale akaraiam, ben naura heniam, dinana beh, christmas badina beh, unubana gaudia dainai. Toma, nega momo, anohom, akana nahereva bamona, bese haidia beh dia inikai noho. Haidia murimuriai, eiva kantri idauidau eieva province idaudau e, noho dainai, lau eina, dina beh christmas beh, naura l- heniam anina beh, unubana. So christmas baita itaia negan christmas na, ena namona beh dina, badana. Nega momo, dirava ena, vara dinana, haidia seh be, ta iusia kereremu, dala kererenai, haidia seh beh ta iusia, mai dibada eina dina na dina badana. Nega momo edia dika taim gorere ieva, karakara baita mase lalonai, dirava talaloam boiom toh, ie still, iena, lalokau beh ita tata, latadiai. Heuna dainai, lau heuna dina christmas beh, naura laiam gabuna beh Unai. Ekana, nahereva bamona bese, danu gabu idauidau ai, enohom, heuna dinai, emaim neganai, ibomai ahegogo hebom, aniani o unubana gaudia atom ma hedavari, hebouhebou, noho. Mauta taudia vada mauta. Haidia vada noho dabai vaden, raka tata ruma tata, lao. Christmas ena namona beh unei. Una dinana beh, naura laiam anina beh, unubana gaudia dainai. So christmas baita itaia namonam neganai christmas dia, ta ibona mai dibada ekana nahereva bamona, christmas na dirava ena vara negana, ekana ita ibounai mas, unubana gaudia, dinana baita, hematauraia, badina ena dina na dina badana. Oi bona lau ekarada tauna ena, vara dinana dainai, baita marere, baita gaukara hebou tamona.